To na̱k gwe a dla̱m wu wulpi aman wulti multi mbatli ka̱ sayi gonwo wulpi a man wultiso. Ilgwe ayisi grykde ba dla̱m gaba ten wulpi aman multi multi mbatli, anda dla̱ mti ten gwe de aman wultiso. Kwulpi multi walti multi mbali wulpi na̱k ɗe̱go ten diatli ge ba ilgwe de ka man pa̱lti sowu ka man pa̱lti wul wanti ka lampa̱l ti hwol tuk go ta̱ walpi nik an. Duu dukik kar kalam pa̱lti hwd tukgo ta wulpi nik an wulpi nik ango ba ilgwe ka ma palti sowu ka̱ mbi ga gwa ka ulgon gwe de hal sa̱ lak kan yek sa̱ yitlaki, ko malgon gwa wulpi ka pa̱l wa ka̱lu gwisi. To kume ka̱ yenti giwo kume wulpi nik anuu lugwe sa̱ ta̱ lak ka̱ li kaman yilti. Wulpi nik ango diatl gwe sa̱ talak wu ten ga̱ba ka ma̱n yilti. Awulp tulli multi mbatli ter lashi kumti ta̱mta dli gaswe dligwa ta̱mik bi sowu kaman. Wulpi nik ango kaman ngot lu ikan gede de ka tla a ka̱ kum tamti ka eli gwawu. Gon wo asa̱ salki asa sak mulla̱k atli ten lu multi atti ka̱ lu ngottimbala̱n ama wulpi nik ɗaso ge gon wo hal aka ma̱shi. Awulpi na̱k ɗa̱go ilgwe na citgwa ka̱ ligwa kapsa manik pa̱lti. Sacingal hwulan gwa asa̱ cingal tli gun wulpi nik ɗa̱ gisa manik pa̱lti ka̱ mbi gagwa ka̱ ilgon gwede ba̱ tamson kaman ta̱k wule ko miljwa, ko ki ga gwa ka̱ mbi ga gwa ka̱ byas wul gwe sa sa̱ lak andani, hukuma lak an dani kuma wulpi nik ɗa̱ so go kaci cina na̱ da̱nti kelengwe de ba̱ mbumso don seza̱k, sa zak suka tenɗe wulpi nik ɗa̱so. ma wulpi nik ɗa̱go ka mar kopti asa̱n, ka̱ kopi bige aka̱ ceki, akakop bige aka ceki. To tukulu de awule wulpi amantulla̱t multi mbatl wuka̱u. Ka̱ lubi gwa mago kuma wulpi ni ki de sa̱ go ilgwe kaci aka̱ tlawu mawu mulduu tak ka̱n ama wulpi niki da̱wu kaman cit ilgwe ka̱la miwu kap. Walp nik da̱we ilgwe ka lami ten di atlgo ka man pa̱lti. Wulpi nik ɗa̱wu ka pa̱l lishi gwe de ta̱ mik ɗa̱wu ten di atlge, to a lishti nik ɗa̱ yek ka̱ pa̱l lisliti gwede pel, la lishti ka mbi ilgwe de ka̱ lamiwu ta diatlge wulpi nik ɗa̱go ka mai ilgwe de ka lami den di atige wulpa nik ɗe̱ sego ka mbisi, wulpi nak da̱ go milgwa mago ka yensi pa̱lti wulgwasa̱n magi ba nik ba̱ malgwe ba wulpi nik ɗaso ka yen nak yenyen ta pa̱l ilgwe depa man bal walpi apduwu, aka̱ yentiten motga suk man bal wulpi. Ka sayi gon ilgwe dilaki yek alvule wulpi te̱mwuk ga wulpi nak ɗawu mbala̱m ange lugwa ma̱ jwe <hesitation> waga̱ yenti gwasa̱nso, kaye ni ma̱li alitek malki ten tana yenti go wal pi rik da̱a ta pa̱l wulgo ta zakki tukal so. To welpi tulli ta̱mtiso tamti ka laki. Wulpi nik ɗe̱ go ilgwe sa laki ka ba̱n <hesitation> gwaka̱n aba̱sa lakiagibi sogi ilimi ɗa̱so ten sa̱ na yentigo wulpi nik ɗa. Walpi nikɗa̱ga ka yen mbda̱n ongusi koptigwa sa ngusi kapti gwa ten nak wulpi gwe sara yenti aangwawu To kaga̱ wulpi nik ɗasogo ka yeni so yek ka̱n awule wulpi tulli ta̱mtika̱ dlattige. A wulpi nik ɗago ma̱lgwe ba̱ka̱ ta taba damri ga̱ ta tulmalki, ki ata ngus a cina gwasi ama wulpi nik ɗa̱go ta man ngwati tenta na yenti wulpi gwe nik anwu talani malki malgwe ba̱ka pa̱l nya ga̱ ka yen ti amalkisowu ka yenti ta tul malki ten wulpi gwede nik ɗa̱ wu. Wuppi nik da̱ gu alubi gwawo ka kum dlantiso, suk kas gwa, ka kum dlamti so, suk milgwa ka kun ilgonso se ta̱mti ka lebi gwa, ka̱ da̱nti ga hapti pama kuma wulpi nik ɗa̱ so walpi niki so lubi mi maga ka kum da̱nti tamti so, lutlowugo se ka dam yak kaciye. To yek mawa atulli la̱shi tamti da̱nti kuso gonwo labo lamiye tas wule tapo ba̱lki kaza so aka wule kazo niɗa sa ka hwit duge mali gonwo mbetl gwas a ho multo. Lugwe daawale wulpi tulli tamtisogo yek ɗe wupi lami, awulpi nikɗa yeke ta haha ma̱shka̱nso a mashka̱nwo ta̱ mbita wugo mbath grera. Lami awulpi nik ɗa nak yeke atullik ta̱mti mbattso de ba̱ nya tullitamti ga̱ mbattgna se ko lami a wulpi gwa nd nik yeke a hara ma̱shken gwaseɗe cinamashaka̱n wo duu tuk ka̱n lami awulpi nik da na̱k yek a hana ilgwe ato ten ki, <hesitation> byas wulso, lami awulpi gwa na nikyeke walpi gwa lami a walpi gwa nal na̱k yeke kapa̱l byas wulgo alaki asa̱ kasa ditti gwa so ten wulpi nikɗa̱ so sa̱ dop ki saci wulpi gwa ten sa̱ne yenti ga na̱ wulpi niɗa nak wulpinik ḏasu de ahane so, <noise> wulpi, wulpigwa chine tek ka̱ ilgwe ada̱nik de damti wuso. Wulpi hana ilgon si eni wulpi elaki akasa ma̱shka̱nso wulpi alaki ada̱n suk ana gwa halso aba̱ wulpi alaki aka da̱n suk abagwa so aba̱ wulpi alaki aka̱ da̱n suk kos gwaso, aba̱ wulpi alaki aka sa suk mil jwaso aba̱ wulpi alaki akese suk yela̱n da̱ntigwaso. Wulpi gwano lami anal <noise> nak yeke ama gasgwa de yellan da̱nrigwa nya multigwas ngi ka̱n wu taziga kuma duu tuk ambiki, byasilage ambik wu mawu, wulpigwa lami anal nikye ke alaki aa hana mbit gwaso. Ten wulpi nik da̱so, wulpi hana duu tuk so aba̱ wulpi lak da̱nti ba duu tuk so ta̱ ma let ten wal delop ka̱m ta̱ liten ta̱mti ata̱ liten byaswul lapiya gwa lit gwas wo kap yek liwu de na̱m. Wulpi hana ilgin so hana ilinso aba̱ wulpi lak da̱nti, lamia ka da̱nde ma̱n walpi na̱k yeke ku me da̱nti gem nik da̱ so go malgon alamti kiso. To yek karawule wulpi lak da̱ntina tamti so aba̱ wulpi lak da̱nti ka̱ ta̱mtiso ta̱na la̱t ten wul delop ga̱ ba̱ gi ka̱wu.